<hesitation> Ebintu eby'embaga <hesitation> nka kare nk'abantu abandi, naanye nkayenzire kugira ngu embaga yangye ebe embaga y’okwesiimisa <hesitation> abantu ba- abaragitaahe nabo bagire ngu tukataaha embaga yaanga ya- y’ogu ekaba ery'embaga ebonirie, embaga y'ekitiinisa kandi naanye nkaabiire niinyenda nti aha mbaga yangye hiijeho abantu ab'ebitiinisa yade boona nibabarye ab'ebitiinisa konka hariho aba abiine ebitiniisa by'amaani, mbwenu nyowe aha bwangye, nkabiire niinyenda nti mukama yaaba ampire amaani, <hesitation> mbanze nkore sente naaheza kufuna naaheza kufuna sente <hesitation> nkore ndonde omwanya oguboniire ogweherire omwanya muhango Nyete abantu bangye, banywani bangwe, aba- ab’eka yangye, na b’eka y'omukyara na banywa beeye biije tu- tushemererwe hamwe nk'okwe embaga nk'okwe embaga orikugimanya, nimba niinyenda twena twije tushemererwe oshange ngu buri kimwe kiriho kigizire ekibakweta self service okwegaburira, <hesitation> nshange nti bu- buryomwe yaarya ekyakwenda tihiine ekyaburaho ebi eby'abantu kwija bakatandika kugira ngu eki kyakitariho nk'ebyo so na- nimba niinyenda ngu nshange buri kimwe kyona kikozireki kyona kiriho, abantu bangye ninga abagyenyi bangye barye bashemererwe <hesitation> naanye naanye nk'omuntu mpurire nti nti naakora embaga abantu bangye bagyenda bakozireki bashemeriirwe.